मैन ज्वो आखिरी चीज खै छे, स्या ऑमलेट खे छे। ये ले मैन क्या करि सबसि पलि द्वी अंडा लीनिन, ते ते फ्वोड़ि ते मैन एक गिलास मां डालि। तेका मैन तेमा प्याज, टमाटर, हरि मिर्च अर हल्कु धनिया डालि। तेका बाद मैन तेमा मसाला अर ल्वोण डालि और तेते पूरू फेटि। तेका बाद मैन तवा पर हल्कू सू तेल डालि। ते तेल ते मैन पूरा तवा पर फैले और फिर ज्वो मैन फेट्यूं छो ज्वो अंडा, स्वो मैन तवा मां ड़ालि। द्वी मिनट मां ऑमलेट तैयार अर तेका बाद मैन खेलि भि स्वो।